Ntha tsje juni ngo xraxruni <noise> ke icha jina sineni thi xru banguixini tsja see chaꞌan ko banguixini xranu <noise> jeꞌe ni na bangixini june ni jma yaa ne'e chujni chjan seeni bithuji ncho nchaben nchisenna keena nená nthajna jma nchisen kein ntha nena thi nchisen, nchisen chana chijtha seé kjueja kein na nena nchisen nchixin nchixin chi nchexra kain nená ndana manchitse geena neena tin nchitse nchitse chañan nchi tja ja nchitse kjuejan geena neena nchitse nixi nchi texrakaꞌyiena geena neena ndagindé yanchi nee chuní chas chasení ndí yati jandara jꞌa geen thi icha icha neena nchon yiejan ti chu <hesitation> nchon nkꞌe gatoona ji noon jan geen ñana neni yutaxin gayuguana neeni thin geen thin yugua tajna chutijan tana yuguajan tana nchexindu tjigu tjinda nayia naxrajiní nixindi neeni nchiyiaja neeni yanchi yanchi nee chujní chujní chujní bangixin thin chasen chasen chaꞌan xeruni chasen tuná geen tinkꞌie ji chunda taxiyu tataxindechrxi taan nda jié geenña yanchi tikuan neeni najon jꞌana nexinchiña néꞌ.